ارے میان، ٹیلیسکوپ کا فنڈا ایک دم سیمپل ہے۔ دیکھو، ٹیلیسکوپ کے اندر دو لینس یا ایک لینس، ایک میرر رہتا۔ جب آپ دور کا <hesitation> آبجیکٹ دیکھتے، جیسا چاند یا تارے، اس کی لائٹ ٹیلیسکوپ کے بڑے لینس سے اندر آتی۔ یہ بڑا لینس اس لائٹ کو کلیکٹ کر کے ایک پوائنٹ پہ فوکس کرتا۔ پھر چھوٹا لینس جو آنکھ کے پاس رہتا، وہ اس فوکس لائٹ کو اور بڑا کر کے آپ کے آنکھوں کو دکھاتا۔ مطلب جو چیز آنکھ سے چھوٹی دیکھ رہی، وہ ٹیلیسکوپ بولی تاں: رک جا، میان، میں تی کو زوم کر کے دکھاتا ہوں، بڑا دکھاتا ہوں۔ اس لئے ایزی وارڈ میں بولے تو، ٹیلیسکوپ ایک دوربین کا باپ ہے، دور کی چھوٹی چیز کو اپنے لینس کے جادو سے اتنا بڑا دکھاتا کہ آپ بولتے: ارے واہ، چاند کے گڑھے تک نظر آ رہے ہیں۔